مشروبي المفضل هو الجهوة, خاصة الجهوة العربية, طريجة تحضيرها, أول شي أحط الموية في الدلة, وأخليه يغلي, بعديه نظيف البن المطحو, بعدين اتركه يغلي شوي, بعدها أضيف الهيل عشان يعطيه نكهة زينة, يا سلام! أحب اشربها مع التمر, والصباح عندي يكون حلو مع فنجان قهوة مميز.